ہم ایک ٹائم مشین میں بیٹھ کے اپنے ینگر سیلف کے پاس چلے گئے۔ ارے فل مائنڈ بلوئنگ سین رہتا ہے۔ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے چھوٹا بندہ ٹینشن میں، ہوم ورک اور لائف کا چکر میں فل کنفیوز۔ پھر ہم تھوڑا گائیڈ کرتے، ارے میاں چِل مار، فوکس اپنے سکلز پہ اَن نسیسری ٹینشن مت لے۔ مِسٹیک سے سیکھ لے اور تھوڑا پیشنس بھی رکھنا۔ ایڈوائس سمپل پر امپیکٹ فل <hesitation> کام اور سٹڈیز کو وائزلی چوز کرنا، فرینڈشپ اور ہوبیز پہ دھیان دینا اور اپورچونٹیز گراب کرنا۔ اور میاں ساتھ میں اپنے ینگر سیلف کو کانفیڈنس اور پوزیٹیوٹی بھی بوسٹ کرتے تاکہ فیوچر ڈیسیجنز سمارٹ اور سٹریس فری لے سکنا۔ تھوڑا مزہ بھی شیئر کرنا چاہیے۔ گلی کرکٹ اور فن ٹائم یاد دلانا۔ <hesitation> لائف بیلنس کا لیسن دینا اور لاسٹ میں ریلائز ہوتا ہے کہ لائف کا کورس اسمال چوائسز اور گائیڈنس سے چینج ہو سکتا۔ اور یہ ٹائم ٹریول فل لرننگ اور مزہ دار ایکسپیرینس بنا دیتے اپنے کو۔